Adze a mayɛ akyɛr paa na m'enyi gye ne yɛ so ho nye dɛ mobͻbͻ ahomansia. Ahomansia no, minyaa nkuranhyɛ bi fii me nyɛnko bi hͻ a ͻbͻ dze tow ndwom. Na mo so muhun dɛ m'enyi gye ndwontow ho, na nna ͻyɛ me fɛw dɛ mo so mͻbͻ ahomansia no bi dze atow ndwom. Ntsi afei, ͻyɛɛ me dɛ monkͻtͻ bi. Na mokͻtͻͻ ahomansia no bi a mehyɛɛ ase dɛ murusua. Ndɛ mutum mobͻ medze tsetsew moho tow ndwom paa yie.